Or sdzinn dzesand este c̲h̲ixkwaꞌ tamal, c̲h̲ixkwaꞌ mol c̲h̲ow c̲h̲ow- c̲h̲oꞌwnu izanu minndoꞌ, <hesitation> or sdzinn be lë misgiaꞌl c̲h̲ixkwaꞌ giat xiu be lë kesiy xiu xiu be lë biꞌl xiu las giat c̲h̲ow- c̲h̲owzëꞌnu <hesitation> xyiꞌd pzanná xyiꞌd ic̲h̲ë minn yu y or nakga is kubna lëꞌkga c̲h̲ixkwaꞌ belkwaꞌn par c̲h̲ak ti lni win, or este nak desand dzekna xiama lo lo ximbalma xichonma tamal, c̲h̲uꞌnnma bisitar familia, ndal pues ndal diꞌt xiama, komo ke ndal famil c̲h̲apma, pues or nak desand c̲h̲ixkwaꞌma lo mdo <hesitation> nc̲h̲oꞌb giaꞌ sdzuꞌw par xbib lo mes, sdzuꞌw nex ndal lo nex sdzuꞌw xc̲h̲oꞌb lo mes, c̲h̲ek kwaꞌnnex c̲h̲ek. <noise> or c̲h̲ak este misgiaꞌl pues este sdzuꞌw ti yag loxna belkwa'n xkëꞌnu lo yag xkë xni xkë be lëdna i ndal ngud guꞌn xnaꞌ kolor, <hesitation> or knu dzekna c̲h̲al or nak beinti cuatro lëꞌ mëꞌd nin c̲h̲al. Or nak is kubna lëꞌ- lëꞌnu c̲h̲obias par idzinn is kub giaꞌl ic̲h̲ëꞌnu pzanná <hesitation> c̲h̲atsye kwet a las or sdzinn a las doce lëꞌ kwet c̲h̲atszë, ga dzekna lëꞌnu c̲h̲ak reunir lëꞌnu c̲h̲ow guꞌn c̲h̲ixkwaꞌ is kub.